La gastronomía chilena a mí lo que me sona es el cevichi enque ai quien izi que'l cevichi es del Perú. Hueraparti tienin sotrus pratus comu'l pastel de choclo, las empanás i el chupi de mariscus, que pahi que son mu sonaus. Tien agredientis mu güenus comu la pesca i el mariscu. El vinu chilenu es tamién destacau, con varieais comu'l Cabernet Sauvignon i el Carmenère. La gastronomía chilena es cosa güena.